يبدأ بغرفة وحدة ينزمها ويخليها يعتمد نظام كل حاجة عندها بلاصاتها يعمل جدول يعمل جدول إسبوعي للترتيب وتنظيف الحوش باش الأمور تكون واضحة وما نتراكمش عليه.